पलावी बोटिचेर एकतो दर्या हूपापाची तयारी करपाखातिरा बारिकासानीं येवजणा। तयारी आनी शरीरिक आनी मानसिक परिस्थीती तयार कराची पाडता। प्रवासपायलिंचें येवजणा पायलो सप्तकां/म्हायने। स्पष्ट ध्येय आनी आशा वा अपेक्षा थारावप वाटा, गडानुकाराम। आनी वैयक्तिक उद्दिष्टांची व्याख्या वा लक्षण करपा। योग्य पलावी बोट निवडता एकतो दर्या हूपापाखातिरा घटामुता। विश्वासांत घेवपसारकी आनी योग्य पलावी बोट निवडता। मर्ग वा रस्तो आनी भोवंडी येवजणा हवामानाची पद्धत। दर्याचे प्रवाह आनी साकाय तोह धोक्याचो अभ्यास कराचो। गरजेंचें परमाने आनी दस्तावेद मेलोवप संबंधित अधिकारी एकावेळ करपा। परदेशांत वाचपाचो परमांओ मेलोवप, आनी नियमांक पालो दिवपाची खात्री करपा। आनी निमाने असपावपी अडमस खर्च वा अडमसपत्रखा तैयार करपा उपकरणां, तरतूडां। आनी अकस्मिक घटानुका खातीर खर्चाचो अडमस करपा।